E jun wa ke k'o jun jaxmaj che qalwaal, he otz qeq qeqkunaj xaqara' xa' kela' ke'lt kaan retaal, qas otz rikunla'xiik, k'o jab'ek he kunub'al, chee' kunub'al che otz kikojek, xa' kela' ke'lt kaan retaal jun jun qaq'ab', ke'lt kaan retaal qalwaal re wa qajaxan, xapa' che'el qaqjax wii' che jun chee' wuxu' che k'o chiran nemaq qixk'yaq kex ke'l kaan retaal wa qakoj ixk'yaq che qaq'ab' e k'an k'o jujon taq kunb'aliil che xe' kelaq'ek pues otz ela' ko'ksisek y wa rajawxiik qe he qalaq'an, wuxu' he k'o k'o xaqara' pi taq juyob' kiraqtaj jujon taq kunb'aliil che laaq' qakoj chan, kajpa' li sikilta', xaqara' l xaqara' k'o jun chek kunub'al to' kib'ix chiran, xaqara' k'o he jun chek sikilta', ela' qas kircheqejsaj li teech' alnaq y qast ke'l kaan retal jab'ek che taq qaq'ab' xapa' he Wa wa aj nemaq wunaq wuxu' chite'n ak'alaab' laaq' qakoj nik'yaj he kunb'aliil rii' chaqan o xaqara' chaqa' ra'aj xa' kela' kichaqejek, he kichaqej li qateech', kicha kichaqej li jaxmaj, xe' kela' ke'lt kaan retaal qast b'la' hee kichaqej renejeel jab'ek rimal k'ey he taq kunub'al kiraqtaj chek chire' he pi qakamoon xaqara' he xapa' che'el k'o wii' he jujon taq kunub'al, xapa' che'el k'o wii' jun pue k'ol kunb'al.